اللاج اللي نشد فيه, سا سوري تمنية و عشرين عام بارسكو كلي ايستوار تاع جوناس تلقى راسك توجور جون ايستوار تاع الكور الكور راه فريمون بيان, ايستوار تاع عقلك دروك راك شارب عقلك دونك نحبس في التمنية و عشرين عام